Lo más que me sona del país essi es qu'anda de continu de barulleu col su vezinu, no es? Peru no tengu ni peba delo que hazin pallí. No ei raceau nunca i tapocu no tengu enterès dengunu ena su coltura culinaria. Yo es que pa tó estu dela comía só mu ralu. Huendu país asiáticu pos tendrán más menus los mesmu enreus que los restoranis chinus, conas sus tres delicias i los mojis agridús. Puei sel?